ⵇⵓⴷⵉⵙⵉⵙ ⵜⴰⵏⴰ ⵡⴰ ⴰⴷⵓⵎⵎⴰ ⴰⴷⵓ ⴳⵓⴷⴰⵏⴰⵜⵉⴽⴰ ⴰⵍⵜⵀⵉ ⵜⴰⴷⴷⵓⴱⴰ ⵜⴰⴷⴷⴰ ⴳⵓⴷⴰⵏⴰⵜⴰⴽⴰ. ⴰⵍⵏⴰⴽⴰ ⵜⴷⴷⵓⴱⴰ ⵔⵉⵍⴰⴳⵀoⵔ ⵎⴰⵔⴰⵡ ⴽⵉⵍⵓ ⵜⴰⵏⴰ ⴰⵔⵜⵀⴰⵏⴰⵜⵉⵜⵉⵏ ⴱⵓⵔⵡⴻⵏⵉⵏ ⴽⵉⵍⵓ ⵜⴰⴷⴷⴰ ⴳⵓⴷⴰⵏⴰⵜⵉⴽⴰ ⴰⵍⵜⵀⵉ ⵜⴰⴷⴷⴰ ⴳⵓⴷⴰⵏⴰⵜⴰⴽⴰ.